दो हजार बीस एक बहुत यादगार साल रहो हातो पर जे साल अपने दुखत करणन की वजह से याद में रखो जात है। जा साल की शुरुआत में ही बीस मार्च को ही कोविड नाइन्टीन की वजह से लॉकडाउन लग गओ हातो। सभौ लोग जादा तरन अपने घर में रहते हर जगह से मौत की खबरें सुनवे को मिल रही हाति। देश में करोड़न लोगन की मौतें भई देश की अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट आई हाति। जेही साल बॉलीवुड के कई कलाकार जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। जो की काफी दुखद थी सुनने में जेही साल नई शिक्षा नीति की घोषणा भी थी जो की काफी अच्छी शिक्षा नीति थी। जेही साल जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हरायके छियालिसवे राष्ट्रपति बने हते। कई कंपनियन ने कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन बनाई जे में से फिज़ेर, मॉडर्न और कोवीशील्ड प्रमुख हाति। टोक्यो ओलंपिक्स दो हजार इक्कीस तक स्थगित कर गये हते।